Chathainok ni rang kwbangma wngkha pasta chamung abo kwbangma jorao astoso baroh dollar ni bisingo burger ni rang passo dos dollar tei pizza ni bahan kakcha wngkha chobbish dollar ni bisingo. O manwirok no rang kwbang wngwi mankha aboni karon khe rang kwbang wngkha tei dabi khaimani kwbang wngma bai. Pasta wngkha kwbangma samung tei phuarjak aboni bagwino borokrok belai kheno hamjakgo. Burgers wngkha rangchak tei belai kheno khá tongthokjago. Pizza ni bahan kakcha wngkha kwchang tei nini muchungtwi swnamwi mano. O chongmungrok rok rang ni dam no rwkha abo bai kwbangma bohrokrok ni thani manwi mano. Kwplaisa khe chámung chánani lamarok budget kwrwngnai borokrokno chámung rwnai tei abo kaham tei chámungno mwthangwi tonwi tongo.